Mangaa, mbaꞌa enii mangaa ríí, e̱ste̱e̱, <hesitation> ríí color mangaa, ríga̱ rí maña̱ꞌ, ríga̱ rí miꞌñuu, ríga̱ rí ja̱ꞌnee mo̱jmo̱ꞌ, ríga̱ rí, e̱ste̱e̱, miga̱ꞌ, ríga̱ rí mo̱jmo̱ꞌ, ríga̱ rí miꞌxá, ríga̱ rí, e̱ste̱e̱, <hesitation> miꞌñuu, ríga̱ rí miga̱ꞌ mangaa, ríga̱ rí maxa rudu, ríga̱ rí maxa, maxa ya̱ꞌwo̱.